Kyi-fin m ke abwo nyi osowo. <noise> Osowo nke o-chi dyibe osowo nke o-chi onyinyi ne onyinchang, ne o-bachi dyibe ofu, onyinchang o-dim o-ming kyiku banet nki men. o-dim o-ming oshe mu men, o fu nyi o dim oshe emen, o ming oshe emen, o da kie onyinyi na ke ebong oshe nang ke ebong kikim nang mu o da fum oshe mu nyi o fim o be a, ke e ba kwu ba beng dyibe andi, edu nyi otyep ne nyi onyinyi ekyu to efe Ene nke ba|set be ke ekwabashi, e-firi ebong, otyep ne onyi mu o-fim m ke abwo ngi osowo. Onyi mu onong mu o-fim m ke abwo nyi osowo, otyep mu onong, osowo to nke mu o-kya onet. Onyi o-bange, Nchwabang mu onyincheng Anyi i o-be e ba nyii onyincheng onyi odabe o-fu, nyi o-ba nghe ekpu ke dyishi ndyi onyincheng. Onyincheng to oda da yip onyinyi ke kyiku banet kyikire o-fu nyi o bangh a-chi i kaa ned busong emen. o fu nyi o-ba ng a eti, mbe ba bakyu wa oned obonghe-, mbe ba kped dikpen, mbe ba kped kise nki be to, mbe ba kped ka joo nke be to, kirenghe bone ne bonchi ba mu ba-kped kajoo nke be Banjwere mbe onyi ne otyep mbe ba- fim m nke a bwo nyi osowo. Onyi onet okiri o-yip ng kankyi ofu, onyi ne otyep ba-dim ba-da-kyu kiked kyibonge ke na mbe ba-ryu ng mbe ba-fwon bwan chi ene nke ba-sed be nang ke ekwabashi onyi ne otyep, kyije nke kyi-chi kambe mbe be-kyu kyiked, kibonge ke ba-kyu ene kyiked kyibonge, kankang byem mbyi aku, osowo nke mu o-kya Oned o fi mu o da dim onyi ebe ofu, ke mme n-dim onyi e da be nen, kyi-man kyi-kyu eringe nyi okabe awang osowo nke o da sed ofu, neen nke kyi da chi, Nkyi nke nang ke biikwabashi mbe ba sedeng mbe ba fu onyi. a wo a-dim onyi ebe, wo a de a ebe ba fu onyi, e e wo a-dim onyi e da be, a da da bee onyi a fu kpet kpet o-ribiribing o-ba nenci ba- kpet efwon nang ki be ne afanikong ke kifang nki anyi bod onyi ne otyep osowo offu, bakyu kyikit kyibonge ke kije ne ke bunyin dyityem Dyibe ndyi eten wa ke Boki mbu ten ndi bi mu bi be e, a otyep o-ri o ofu, wo amu aje ng a, akwu kpakpa nang mbe bi da- kan bi- kam, o- kpet o e-nyung, o- nyung ng o wa onyi, ka bwon ka bwon o-yip kaabu bato o-ba bat, kiked nnan ne nchan, o- kan achi, o-kan achi wada o chi o man o e- ri. nnan ne nchan ba kwu Ekpire ba fu oned mun nki wa mu o ba ke chiom, chwon nki nyin nki wan mun mu o baa kese nki jyi, kafa kibam e jyi o banghe e tuun, ene nke o da kwu be ka buon o fe ditci dyikan wo a a tce ke dikan o ba bonchi onyi or ne bone onyi ba kwu kabeba fu haa, wan mun mu o ba be ke biko, mu o ba be ke biko, nki waa nki ke chiom, Ene ke o da ku nyung, ene nke o da ku nyung, ene nke o da ku nyung Tete o-ri eduu, banet mu wan onyinyi ba-ri eduu nyi oned amu nyi onyincheng amu mu mu o-ba ene. onyinchang to mu o-kpurung to mu onyinyi mu nyi mu o-tca ene kafa kajuu emem. e ne nke bodachi tete dyici ndyi o-chi o-fu, n-ku m-ba kpong bato n-da tong gbul n-fu me onyinyi amu ka fa kajuu anke mu o-jeng mme. Ne o-dim, ne o-fe dyici, o-ke ng bannet o-fu ba ng ba-da tim a arung ba da si me, me n-ri kyiuk baned nkyin, wan ebe a mu, mu o-je ng me Nn-nyung a ke kajii ke kajii, ke kajii kantik, n-ku m-ba tong gbul, wa nyin ke Bokyi anyi nke o da fe dyitce ba-tca Kpa ba-da pem, ba jwo bare, ba bua esim ba chi ba kyu ne onyi ba chi pem ba jwo bare ba-fe nkule kyiku dyitci mu o. chi otca o da kye bato mbe ba chi ba chi a okware mu o chi o yip onyinyi a mu o fyi ne nyi ke se. ke nker mu o o-be onyinyi amu gbaad o yiba o fyi ne nyi ke oshe mu men, o fyi ne nyi ke kajuu nke men, ba kped dyikpen ebe, ba kped dyikpen ebe, ene nke ba da kped dyikpen ebe o-du o-ca, o-daye bato, A o-kye bato. nyi o-yip e, o-fyn ne nyi ke kyise emen. ke oshe emen, ba-kpet dyikpen ke kaywo nke ehe ene nke ba-kpet dyikpen ene ke badakpet dyipen ede eninga nyi osowo mu o-rgu ng kanbe bakyn ba-kpet dyi-kpen ebe. ba-kpet efwon bwan ebe. ba-kpet etun, ba twom kambe ke bannet onyi ne otyep ba-kpet enwa ne nky otyep ke Bokyi A-chi otyep <hesitation> o-kyu ne bubong ne byinyiding <hesitation> nang o kyu ke kiked. O-nyid ng o-fụ mme mmu ne onyi, onyi odakwere mu otyep o da o da be a-ba a ba tong byibi eduu ke kikwu nki otye yen. a ba ryi asasa, a-ba yee, a ba shwon ashwon, a-ba ra otcim a ba chi eduu nyi enwa Onyi o-kwere mu o da kye otyep ofe ke na otyep nke o-da e- eyip ke kyiku banet bakire o-ba-ti. otyep to o-kya onyi ofe ke na ofe okware mu baned ashi amu mu <hesitation> onyi ne otyeb ba da kye bare. otyep mu onong osowo nke mu o-kye, onyi mu onong mu o-fim m ke abwo nyi osowo. be dyibe ndyi eten ke Boki ene nke byi mu byi-be ng